संख्या रयु बारयो सुँचेन चियकु ओम्‍सकी हुझुई ख्याल बच्या तो कि हुझु एध शक्तिशाली आइ सफलतास जुड़ा हुआ एध अंक तो। हुझु किशांग एह दृढ़ इचाशक्ति आइ कड़ी मेहनत आइ चगो जीतन्नो तांगेस एह प्रतीक केज्या तो मोनाओ शक्ती केज्या तो। हुजी हिसाब्स हुझु इन्फिनिटी यानी अनन्त ऊ एह सिम्बोल ले तो कि हमंग शुरू हाचो हुछुई खत्म हाचो। चयई चिज्ज कभी खत्म मचैमक्स्य कभी ले क्ज्ताम माँ हाचिम्क्स्य एह नंबर ले तो हुझु ले प्रतीक तो।